Sierras tamién las ain pa ca gastu. Las ain manualis pala maera, de da-li palantri i patrás delas de tola vida. I tamién las ain manualis pa hierrus, pala alambri. Güenu, i alogu lo mesmu pos las ain elétricas pa poel cuertal materialis durus de piera. Tamién están las sierras que les izin de calal, pa un cuerti bien hechu. Me pahi que gastan diamanti pa cuertal mejol.